Karazagna raha maneno haiko ndraiky ai, <hesitation> gitara zao ai, de <hesitation> orgue ai, de <hesitation> bingy ai, de <hesitation> batèra, de <hesitation> sodigna, de viôlon kô